والله عدد الكتب اللي أجراها كل سنة. <hesitation> ما عندي عدد معين والله. يعني مثلا ممكن مثلا، أوصل لإثنى عشر كتاب فى السنة، يعني كل شهر كتاب. وكم عدد كتب اللي أتوقع إني جريتها خلال حياتي وزي كده، الله يمكن وصلت الثلاث مائة، ثلاثة مائة وحولها.